Aia, aia avao sy mana fihetsehampo, eka sa sy arakaraka avao koa izy io sa hoa, satria da io avao manko e biby io da miteraky izy da lalany avao e zanany da momeny sakafo igny la, ohatry zao e piso io la magnantognantogne zanany anao da maseky izy da oh hum sy saky atognony, da izay avao eka sa da ho mety hoe e reniny iny angamba gne managny fihetsehampo ame zanany, fa ankoatran'izay hum sy de misy, sy de misy avao hoy aho.